मान्सकि लेखा आफ्ना फरक फरक उमेर समुहका साथी हुनु जरुरी छ, क्याकी लेखा फरक फरक समुहका मान्सुनको अथवा उमेरका मान्सुनको वानी व्यवहार फरक हुन्छ, औरसित बोल्या, हिट्या चालचलन फकर हुन्छ, तवैकिलेखा नयाँ कुरा सिक्दाकी लेखा अथवा फरक खालका चालचलन सिक्दाकी लेखा र नयाँ परिवेशमा वाच्चाकी लेखा फरक समुहका साथी हुनु जरुरी हुन्छ ।